woo silah gadd anjebisenii woan atin dargaa feet darr anan yedeen, loal badiria dargatii fedaa, loal kuun loal jar dinii mogu lamaanit woalola anen clah garr dinii tiyyatin jiraa maal jarkuun woloalt dinii tiyaa ijedee jabadee, anen clah tawabuu irrborbadaa sunif loal badria dargaa fedaa, wonan dargafedufinen anen clah ishene lolee tawabu. ....borbadaa.